כ'וואלט זייער שטארק געוואלט קענען שפילן מיוזיק, <hesitation> און איך וואלט געוואלט קענען האבן דאס סקיל פון זיך קענען אליין אויסלערנען וויאזוי צו שפילן, אן דארפן חזר'ן אזוי סאך, כ'וואלט געוואלט קענען שפילן אויף א פידל, אויף א גיטאר, אויף א פיאנא, און אויף א דראם און א הארפ